teenage memory alogai, ala recall laopolaga emue elao nineteen ninety five. Gaina inipogai aga missionaries of charities a keulaisau anina keani missionaries of charities e'i father malelega fapaua keoma puo <hesitation> philippines lalao. Gaina agao la recall a elao pugu elao gaina time alogai gaina time agao aga, e'u alogama e'ele lai, gaina time alogai aga e'u alogama e'ele lai pauma emeia <hesitation> emia gome agofa'a ao alalao pugu. Agofa'a ao alalao puo ke palaisai safa lau e'u first time palaisai alaguka puo gaina alogama memory gaina memory la recall aga gaina alou egama alogaina, gaina alou egama alogaina gome <hesitation> experience felo agao ala experience puo Gome overseas alolao alogama lapaua. Gaina aga still ala'agege paisa, ala'agege paisa a <hesitation> pau laopolaga laniniani alogai <hesitation> lalao inipo auni gae lagu puo <hesitation> gaina afuga age felo still age felo la experience age felo aloiai lakoko lamele ke gaina life gaina <hesitation> college'ai kapaina mo laisai lakapai la enjoy aga still e'u memory alogai aga gaina time felopauma ao ao gaina inipoi aloi la experience. La experience ke la enjoy, la enjoy <hesitation> gome agofa'a agao lalao puo agofa'a agaoai lagu puo <hesitation> lagu ke agofa'a ao lalao ke lagu ke gaina over populated <hesitation> agofa'a population, population akaikia agofa'a lalao. Lalao puo ia inae papua new guinea kopoga ia agofa'ai <hesitation> number aumaga oiso mo. Isa aumaga ealogai alogaina, ealogai alogaina lalao laisai lau lakauai. Lakauai alogaina gome aumaga gakoa ia agofagai lai aumaga number aumaga gakoa ia agofa'ai alaisaisa gaina aumaga number oko ioina. Number oko ioina agofa'a agao lalao, e'i population aga sixty six million alogai lalao gaina alogai ia lapamia five million alogai. <hesitation> lalao agofa'a agofa'a gaina lalao gae inipo auni lagu <hesitation> lamalele, gaina environment afuga aguga gamuga laisa. Age felo laisa, malele afuga felo <hesitation> papiaui safa keikifa. Keikifa ia inae koa lai papiau keikifa <hesitation> kelogo kapaina kekapa. Ia inae akapa agemo koa lai kai ulalu akaikia Lalao akaikia gaina afugai laisai number eakaikia alogaina puo papiau keulalu. Ia inae aga number eake puo ia apolo puo aulalu kai isa aga number ealogai alogaina puo aumaga kapai akeaniani amu monimo. Gaina experience ao gae laisai pau inae table market namo ufalau amu kekonini kelao kemai street alogai traffic alogai gaina amui kopoi aga inaina afui akegama kai lalao gae pau lamue lamai fifteen or twenty years afegai kai pau inaina amu kemia. Inaina amui gae akemia twenty o last years afegai kai pau ina mui ufalau namo maketsi kekapai afu maoai mo maketsi traffic ai kai amu keafii kepea gaina amui gae kemia laisai, pau inae emia. Gaina agao lalao aga e'u life time la enjoy ke memory gaina kapaina mo gae kemia alogai lakoko lapealai aga ala'agege, ala'agege <hesitation> gome experience felo gae aisa gae minou eagalai. Gae safa minou eagalai gapuo gaina memory e'u e'u memory gaina still ala'agege paisa, ala'agege paisa aufakina isagai la recall aga gaina laopolaga Gaina ao lau e'u life time alogai la enjoy, gaina ala'agege.